जे हमे शादी बी क्रले। टी आगे हमुक तेस्का नंगे मुज। सारा पता चाय आगे। का से करो का तैस्के नोकरे ए एसबी पीटीए चाय।